Ìtém àmi mbòhò, mbò ntò mbòn si-ińyiè ñyién, mbo nfo ette ami, mbo nto eká mi mbò itèm ké ùfọk Awási, ette ámi àmá esiinó ítém awo lióngó ndúk sé ádúk, ūmgè ùgán se ànyie ké ereriḿbód ké ùfán ásébén ágwó ateme ùsùng iliók mmá kep itém àdé núng ndiá ùdùk. Idáhá ikikáhà ùfọ́knwéd ánung awó uneanyin ka úfọkknwéd ku-úkúdùk iliok ndùk ké ùfọ́knwèd, kuda ágwó ition ùdùk-ndùk ke ánwá ùfọ́knwéd, ékékpà igip̀ ańyin ewóngò enám mkpo usung mkpo usung keed ke anwa ùfọknwèd ke ikó Awàsi imáhé uto ntétéi item akòp núng nká ùfọk Awasi tóngò ké abàkàsèn, etóngo ku-ùfọkAwasi nté ukpéb mkpō akesine akòp agwó ini ùkwọ́lọ́ lkọ afo ánúng asiné akòp. Itèm adè anwám nyien ami nkámá nnú-uwém ké ènériḿbód. Ntàk item adé ànàm ntók mkpó sé nám nùbéhé ntelé mben item ade nno idem ami ùkpéb mkpò, nuñg nám nángá ette mi ne ekámá eteme ewo j̄ák nám ntélé nsángá usung ámó adé. Úsúng ade anúng alinwàm nyién mfin m, anù ndé agwo sé núng se ñuákámàñdá nyie agwo sé no item, núng ñkánánda nno amó itém. Awasi alánúng inám itém ànúng ató nyién agw̄o enung amum mbon se ami nyien nté ntó ami ánúng ánwám mmó. itém adé asok àwikákáiso ké idém ámi idáhǎ m.